Duŋ feŋolu. wo lemu a la. foloo foloo a be nafaa le bala. Niŋ i ye a je nka feŋolu duŋ. nka faŋ ne sutura. Niŋ i ye ifaŋ sutura. feŋo duŋ miŋ ye a loŋ ko a be i baloo suturandi la. Bari feŋ duŋo, a be jamanoolu le fanaŋ bala. Niŋ dindiŋo be dindiŋ yaa la. waatoo miŋ a be afaŋ sumaŋ na, i be afaŋ jiibee la. a ňanta sawuwna, maajeelu ňanta ke la, kuolu doolu ňanta ke la. feŋo doo bii jee niŋ i ko i be wo duŋ na a la. i ka a talaa le. Foi ye feŋolu le duŋ a la minnu ye a loŋ ne ko i feeyaata, i dooyaata. puru niŋ a la sawuŋ sawuŋ siita, a se i ke noo, niŋ a la boroo siita. a si i ke noo puru dindiwyaa ye ke noo a ňaama, kaatu dindiŋ yaa keeriŋ koolaa loŋ i ka keebaayaa kendoo wuluu. Niŋ i la dindiwyaa kono i maŋ i la maajeelu ke, i maŋ i la boroolu ke. i maŋ i la bala banbandoolu ke. i keebaayaa dulaa ka funti jee le. Woto wo dindiŋo dindiŋ tuma maa la, feŋ seereeriŋolu doolu, a se wolu duŋ noo le, feŋ kaaňaŋolu doolu, a se wolu duŋ noo le. Bari niŋ i taa tumoo miŋ na fo saayiŋ, labaŋo i naata i be futa la keebaayaa la. i ňanta. aaa dindiŋo la dindiŋ yaa tumoo, i xňanta ka a nikkinndi keebaayaa kuolu la. Ili foo ko ite ye tara keebaayaa palaasoo to. Wo keebaayaa palaasoo to, niŋ i be feŋolu duŋ na. i si ka feŋolu duŋ, feŋolu minnu ye a loŋ ne ko, a yiriwaata. Feŋo muŋ ye a loŋ ne ko a yiriwaata, niŋ i ye feŋo duŋ, a ye i baloo muuraa. Niŋ a ye i baloo muuraa, moo ye a je. a ye kontaani parisiko i ye muŋ duŋ a ňiiňaata, a ye kontaani parisiko i ye miŋ duŋ, a siita i la le. A ye kontaani parisiko i ye miŋ duŋ a ye i baloo le sutura. Wo suturoo fana kono. a be tiloo, tiloo le lu bala. Niŋ tiloo ka moo maa baake, i xanta feŋo duŋ na muŋ ye a loŋ ne ko niŋ tiloo naata, a si ka laa a kaŋ. aa, a se i te sutura. Bari lodoo doolu fanaŋ bi jee le muŋ ye a loŋ ne ko feŋolu, i la, i la ňaa muluŋo, fo i ye i bo ňoŋ to. Niŋ fewo la ňaa muluŋo, niŋ tiloo warata baake. feŋ koyoo, wo le ye moo nafaa. Niŋ tiloo senboo warata baake, feŋ koyoo wo le ye moo nafaa. Kaatu feŋ koyoo, niŋ tiloo naata. niŋ a boyita a kaŋ. a ka muruu le. A ka boyi feŋ, feŋo ňiŋ ne kaŋ. wo koyoo le ka a tinna a ka, a ka a piloorindi. a ye a muruundi. Bari niŋ, niŋ i ye feŋ fiŋo duŋ, walla feŋ wuleŋo kandoo be keeriŋ. wo ka naa le, a ka duŋ ne, niŋ a dunta, a ka tara i baloo le kono, konoto la. A ka tara i baloo bataandi la. Wolaŋ na jamaa jamaa niŋ i ye a jiibe, hani misilimekundaa. i ye feŋ koyoo, i ye a buňaa baake, kaatu feŋ koyoo i ye a yitandi le ko londoo faŋo kono, ate, a ye kuu jamaa le faasaa. Wo ye a tinna feŋ koyoo beteyaata. Bituŋo, a la noo junoo wo le le ye a tinna moolu ka bori a la. bari niŋ wo nteŋ feŋ koyoo, hani niŋ i maŋ feŋ ke a bala, niŋ i ye a duŋ tumoo miŋ na doroŋ, a si diiyaa moolu ye. a si moolu kontaani, a si moolu, a si buuaa dii i la. Iyoo, wo ye a tinna, ntelu bii nbe tenboo muŋ to afiriki, afiriki la pareeňaa, nte wa a miira duniyaa kono pareeňaa maŋ tanbi afiriki la pareeňaa la, afiriki la pareeňaa beteyaata. Kaati i ka kurutoo duŋ ne muŋ siita, i ye dondikoo duŋ muŋ ye a loŋ ne ko a bi naa la fo kunbaliŋo to. I naata koteke i ye naafoo taa i ye a laa je. i ye naafoo taa i ye a laa jee kaati niŋ moo taata fo i futata tenboo doo to, kuŋo wo loŋ moo ti. Kuŋo wo loŋ moo ti. Wo kuŋo, i si a buuňaa, i si a pareendi. i si kuu laa a kaŋ. muŋ si a tinna haniŋ buuňaa ye tu, aniŋ kuu jamaa ye tu. Iyoo, wo ye a tinna, ntelu nŋa a miira bii, ntelu la ňiŋ, nna ňiŋ karaliňaalu minnu be nbuluteŋ,. nbasaxi ňinmaalu niŋ ňiŋ jeesineeri ňinmaalu, niŋ i ye a kara simisi alaajoo ti. a ka ňiiňaa, a ka beteyaa. Niŋ i ye a kara simisi alaajoo ti, i ye a ke sabadooroo ti, a si ňiiňaa, a ye beteyaa I ye a ke demii seesoŋo ti, i si ňiiňaa, a ye beteyaa, a ye sii. Bari keebaa mendiŋo, niŋ i ye kurutoo duŋ. i tinta ko niŋ i be taamoo la, moolu ka lafila le, i ka a konsitatee, ka a juubee ko i lafita i ye, i la, i la. i. i, i xaatoo, i ňaatoo ŋayiboo i ye, a forumoo je la le, wo maŋ ke keebaa la feŋ duŋo ti. Niŋ dindiŋo ye a duŋ, a be anterenomaŋo la, wo ňanta a duŋ na le. Bari keebaa, wo maŋ ke wo la, wo la duŋ, duŋ betoo ti parisiko labaŋ labaŋo niŋ i niŋ moo be kaccaa la. woliyeeko a ye i jiibee, a ye i yiroo jiibee, a ye i lamoyi, a ka a jiibee le i be pareeriw ňaa ňaama ňaamiŋ ňaama. Aniŋ fanaŋ kuu woo kuu doo bi jee to niŋ i ye a ke. moolu ka a fo le hani bii, ňiŋ be dindiŋ yaa le la. Bii ntelu be ňiŋ sanjoo muŋ to teŋ bii. nse simisoolu duŋ noo le, bari niŋ i ko i be simisoo i be a, a, a baraayee la, baraayee ňaa be ňaa to aniŋ sentiiroo kono. i niŋ i dinmaa la paree le ka muluŋ. Donku, i niŋ wo bee mu kuu le ti muŋ ye a loŋ ko hakkilituolu loŋ munnu ye a loŋ moolu se a ke noo, a maŋ ke ko ate ke la. Wesitoo beteyaata, wesitoo si, tonii iniweriseloo loŋ. Niŋ i ye a duŋ, a buuňaa niŋ horomoo fanaŋ. Wesitoo, i si a kuliyaa i ye a buuňaa, i ye a duŋ. A maŋ jawuyaa. Huŋ, bari bituŋ, ee <hesitation> kuu woo kuu, duŋ ňaalu le be a la, kuu woo kuu niŋ a waatoo loŋ. niŋ i bi taa la saloo la. saloo de, ntelu la saloo la, misilimeyaa niŋ, wo niŋ njaaaboo le naata, wo niŋ sabadooroo le naata. Niŋ i maŋ wo soto fanaŋ, feŋo muŋ ye a loŋ ne ko a be sinpuliŋ a munta sali waatoo ye i terenndi, a ye i niŋ muŋ tara i niŋ i si, i niŋ a si sali noo le. Bari bituŋ ite ye a loŋ ne ko i bi taa saloo la, i ye naanaŋ ňiŋ wesiti kendoo taa ka loo ko nbi taa to saloo le la. wo fanaŋ niŋ itelu la misilimeyaa maŋ, maŋ taa, nna afirikiyaa maŋ taa. Muŋ niŋ nna afirikiyaa taata, wo loŋ i feŋo duŋ ye miŋ ye a loŋ a yiriwaata. Feŋ yiriwaariŋo, moo ňanta i ye wo le duŋ, niŋ i be alifaayaa siŋo to soko ntelu munnu ye a loŋ ko bii ntanbita sanji taŋ luulu le la. Woto ňanta loŋ na lenbe nduŋ na ňaadii le. Feŋ woo feŋ be duniyaa kono. nsi a duŋ noo le, bari niŋ i ye a duŋ, i si mosuuri dakonpaxomaŋo ke a la puru ko aduŋ ňaa ye beteyaa noo, aŋ fonkisiyoŋ do nooturu afirikanitee, uwala.